Adəg na bah baiyi-baiyi binni awoi ku she ku san təng akeh kini dari wabba zim-məng wun zaa wuh voh msuru a wuh voh mjiu fuid məng bəg rig bwək ku sheee a ya yeməng yawu dawu bəg rig badjini aya yeiməng a woi ma feid məng ma zim məng ku hwab woo bəg kuo buoh mbai sa ba asanməng re ama hwab zəg mai bai jen-nah hah nwoi nəm a hwəb mau bai mdəg zəg hwad bən nma bai nswəg wu shee nńg dəng wuh wein yawa bəg dawa sanəm bəg sa nanəm mhwo re akini bai mpər hwəb <hesitation> tun da yake a a pyak binro tin a dwəg nrig yana jin je a rig ya kini wuh zəgai bəg binni wa a pyak a ma yək naye zəg binni wuh nzək huna mbai dəg mpər a hwəb bai beye ri bai wuh sid hah mzəg buh-peu mai zəg hun re fah mrig sa neh nrig fam nəng yen voh shaar hah re re jire kaiməng nzim bəg asani panni bayeimzng bai hwabi rig bai buh sosai.